Bos ne'g c̲h̲akstsi'n ze yu or ze xbi'l ti giat y xbi'l x̱obgi'n xbi'l par c̲h̲owma y nana yuga as- gu'n nak seid bos gunu xge'x ngow kwalkier lo komid pur seid c̲h̲akstsi'n. <noise>